Vlera e jetës t’ni njeri tash osht bo gati kurgjo hiq. Po <hesitation> jeta e njerit ka vlerë edhe duhet me pas vlerë shumë ma shumë. Osht ni lloj pastrim i trunit që jon tu na e bo që na nuk kemi vlerë. Po kjo osht ni lloj propagande modern. Jeta e vle- njerit ka vlerë shum’ ma t’madhe se sa që i jepet edhe thuhet.